Kalo kaka fanga garan, <hesitation> garan sati'ra kuka ikan senghelara fasaratura la marisan marisan kacang'a. Ikan-ikan senghelara tawe barsisi fua etafagata'i giifin tai naiutaka sebi to. Kalo <hesitation> aku biasai'ra kulol bawang'a, uwairotu te tolu telaila nai kucampur te i'kan supaya sumoktukubolo baru lekan kufanas <hesitation> gulniura baru sengaleba, fasarekan tafusekoca tarus sakarang'i nikan mancia darada dapake dandang tai loka. Jadi, tinggal dafusaki ocale tukur niara trus tatriba lila nimna reskuker teman laira tamatoran tai tabilangana'i tai loka i'kan jam satela'i fun namasak loka <hesitation> ta'le takaloka mo.